Sí, ain muchus animalis que muestran sentiris, comu vien a sel mieu, holgorìu, tristura i afetu. Mamìferus comu perrus i alifantis mesmu puein sentil comu nogu. I essu que enantis los animalis pa nogu eran, pos essu, animalis i no les haziamus assuntu dengunu. Güenu, les poniamus de comel i de bebel peru no eramus coscientis delos sentiris que sonin escapás de muestral los animalis.